أحد أجوى لحظاتي كانت لما وجفت جدام عرض جدام جمهور كبير لأول مرة، كنت خايف ومتردد بس يوم بديت أتكلم حسيت بالجوة والثجة، وكان الخوف إختفي هالتجربة علمتني إنه الشجاعة ما تعني غياب الخوف لكن مواجهته وتحويله له فرصة لنمو أكثر.